أنا اتربيت وكبرت في بيت العيلة، كان معي جدتي كانت تسكن في نفس البيت وكان البيت مليء بالحب وبالألفة وواجد واجد ذكريات حلوة دايما نضحك عليها، كان البيت بيصير كل يوم خميس مليان بقرابينا، وكان في كتير من الضحك.